که یو بهرنی ملګری مې غواړي راتلونکې اونۍ کی زما کورته راسي، زه به ورته داسې ووایم: “هوا ته وګوره، خو د احتیاط لپاره دې یو څه ګرمې جامې، یو جاکټ، او نورې عادي جامې راوړه. که چیرې رسمي ځای ته هم لاړو، نو یو ښه کمیس او پتلون هم درسره ولره. که سپورتي فعالیتونه پلان وي، سپورتي بوټان او راحت جامې مه هېروه.